اس دنیا وچ کئی قسمیں آریاں ہندیاں نیں۔ جو ہر اک کم لئی خاص طور تے ڈیزائن کیتیاں جان دیاں نیں۔ جیویں کہ لکڑ کٹنا، نِرمان جا، <hesitation> پانتو کم، ہینڈ آری سب توں عام پرکار دی آری ہندی اے۔ جس وچ سیدھی دار والے بلیڈ ہندے نیں۔ جو لکڑ کٹنے لئی ورتیاں جاندا اے۔ <hesitation> ایہ مانَو چلِت ہندی اے اتے عام کٹائی لئی اُتم ہندی اے۔ جیویں کہ ٹرمنگ جا سیدھی کٹائی کرنا۔ <hesitation> سرکولر آریاں پاور ٹول ہندیاں نیں۔ جو گول بلیڈ نال سجی ہندیاں نیں اتے وڈیاں لکڑیاں، پلے وُڈ جا <hesitation> پاتو توں ہکے کٹنے وچ جادا پربھاوشالی ہندیاں نیں۔ <hesitation> جِگ سا آری چھوٹا، رِسِپریکیٹنگ بلیڈ ہندی اے اتے مُڑ مُڑ کروائیاں جا اینگل کٹنے لئی ورتی جاندی اے۔